<hesitation> Famoahana <hesitation> lokanga i lokanga feo: izy misy k- misy corde misy taditadin-draha madiniky de regny zany ahisakisaka amin'ny am'kakazo de magneno.